<hesitation> koko' se ko' ko' tei sasea papea karna papiara ne touto jadi sap maansea kumelang kayo wise sakeret no ne sakeret none makapunya tetap semei amakeret koko' ruerrrr ruerrrrr ruerrrr tuana makeret koko' sasea tu adangse makeret to tuana weanse kampit kutun seblah mapiara oko' arasia oko wiansia teomopira wianse bangkok weanse kokok biasa kei sumiwo acara kadangkala sei prang nawait kakengkula torodomeku asan itu siwontala maan tola tola te pa apamea mot apato woo ikareput mo okasali komang gampang kwa nisasea sate koman toro tase lengkali somuowak le katu sasea laker okuman ohmusti teles noko telesno musti wiara noko masaseala kerut tasasea sate ya tas witate ongkita otua to sa to sa kwa takurase metuane ohi kampit osi kampit gusi kaleos kase lengkali sedang setou saseang melangkuy sasea koupusnas si weanele kokok cuma yang kasesi weangkasesi kampit kusa. Oyakuma'a siakuma memang ikasal kase tei papiara nae kelaker mapiara bangkok, bangkok kwa papiarana haa nimourusna pourusna si kokot tuetan ni komuur se yampitna sika sea sikokot motaya koupusna si yampitna jadi ekoko' to ewae nalise tou mwnewaitu maibetu ni tele koko'na karna ibukus ne dia mowena karnae papiara na ihobi kasa mapapiarana kwa kampit wuisia cuma pernah karna si italo' us koman apa si italow sia towane <hesitation> wean undanglane kampitsa mea seblah to pura pura si kampitku merola elola nai ikokona si woona sia keretna keretna itumbale naei masa ada diambale tasimbokoko' nie diketuana di koko' da sandiri odoh imoupi memang star moka mema si memang kaiyo iyo si dima ri' matoan ipemengko'ko te karna wimai kupus nakase te iko konae weang komoi kaangpit sakasi paiara mapiara kamari koko' apasi ya koko' <hesitation> papakenea mesaka kwa tansi di' bangkok pukinie ayam. Koko' pai koko' pai pakenea koko' pai sasia koma sasea ma' sia koma sawean pukine cundang mengi wotua itung ketana pakeren nae mimo satomo paitea ko oko' lengkali somonela oko' lengkali kimasoso' mo pasiona pake <hesitation> bumbu erwe <hesitation> abis itu asoso monemare wooko bumbu erwe yaa lengkali kimatunumongan patunung kapapangen pae laengkali kei paputaran seu pepeisian peisian marsa marsa engerem tian moseaputaran ohh sedap kasen itu.